والله أشوف أنه يعنى بيت سمبل بسيط، <hesitation> حديقة صغيرة دورين، <hesitation> دور مثلا لل-للنوم ودور للمعيشة، دور فقط مخصص للنوم الدور العلوى هذا فقط مخصص للنوم، الدور الأرضى للمعيشة للمطبخ وللحياة وللتليفزيون، يكون فيه مثلا <hesitation> ألعاب أو بلايستيشن أو شي، يكون فيه مساحة واسعة عشان أچلس.